هسأله سؤالين الاول ازاي بيمشي يومه و ازاي بيخطط لمستقبله لان دول اكتر سؤالين هيبينولي الشخص اللي قدامي ازاي بيمشي يومه هل هو شخص فوضوي و بيمشي اليوم كدا و خلاص و لا ولا عنده رولز واهداف <noise> بيوصلها في اليوم وهل هو شخص بيخطط لمستقبله صح عايز يبقي عنده <noise> هدف و عنده حاجه عايز يوصلها